هو نتمنى انهم صحابي يوصفوني بحاجة باهية مانجمش نحكم اما نتمنى انهم يوصفوني ك عبد معناها مخلص عبد يسمعهم برشا عبد يعملهم برشا جو و au même temps هكا sérieux يتعامل عليه ان شاء الله يكونو وصفوني هكدا اما بش يوصفوني بحاجة خايبة اكيد بش يوصفوني انا عصبية معناه